Allo, akôry aby rôh, azafady rô manelingeligny fy da, <hesitation> mitete ny tuyau an-dragnonay atoy, asa ky misy olo afaky magnety anazy ny amignareo agnao! Ndre selasela avao zah, tegna azafady rô fa da miparitaky eragn'ny tragno e ragno da <noise> mba mandroso- mandrosoà an-dragno aty azafady hagnety an'izay raha simba izay azafady.